Eng serikalininyo, ko ko koromiit kapisa, amuun ki ng'ekwei kurait kuraishek, ke chengee ke chenge piichutok piichuto chok eechen ko ki ka mwaywech kole ki aywak ni, ki kalee ki chapwok angot che uu mca ko ki kale ochopwok oratinmwek, lakini ma chapweech akoi saii, ngoropon nguno ko ma kemandai, ki kikol angot tukuk eng' imbarenik ama mii ole mandae, ma mii ole pune karishek amu ngatatiat. ma chapwech. aya ki ko arorwech kora kole putaretok akot eng' pasari, ama ko neech, eng' paishinik tokol chi kikamwa, komwaitwosio, akot lakok ki kosoman, ki keaalde mbarenik ii. ki keaalde tuka, ak kemii kaa togol ak lakook, ma mii paishonik che ki nyoor lakook, koo serikali ni nyoo kikokoromit ochei, matareteech, ki mitei ki tyongon, koo ki mii kityo kunotok, ma mii kei ni ki ko taretech serikalini. ikeere kole wendi ko koromitu kapisa, eng paishonik tukul che ki kayarorwech ko ma yaiweech.